Li tipi di frutta in gusciu sunnu li frutti unni si mancia la simenta e chista si trova dintra di na scorcia dura. Pi pigghiari la simenta si havi a rumpiri la scorcia. Chissi tipi di frutti sunnu li mennuli, fastuchi, nuci, eccetera. Si utilizzanu tantu ni la cucina specialmenti pi li cosi duci. In Sicilia, pi esempiu, li fastuchi e li mennuli, si utilizzanu pi fari l’Agneddu Pasquali, un duci pasquali ca si fa ni lu paisi di Favara.